Ireto avy no fanatanjahatena fantatro: baola kitra, baskety, ny volley, tenis, lomano, tsipy kanety be ,ny hazakazaka, ny ringby, nyhazakazaka lavitrezaka